היא פאלחקיקה נהאר אלאוול געהדי נחתאג’ נרטח פיה, נהאר אלתאני נדר פיה שווייה אלריאצ’ה באש נריקיפירי שווייה, נהאר אלתאלת געהדי נבג’י נדר זיארה אלאהל ו אלאקאריב, נהאר אלרביע געהדי נבג’י נסאפר לשי מדינה נושופה חתה היא נדור פיה, נהאר אלח’אמס נמשי ללבחר, נהאר אלסאדיס נרתב האדאק שאי’ לממרתבוש ענדי פ למןזל, ו נהאר אלסابع נרטח פיה באש נעאוד תאני מן ג’דיד.